Dinan bu ghi ndaka piya c`amaze dole, sai gyidi muna tsigyi kibb mirau kusa jiɓɓi ghikhin dibakhin ra a baghi baya ghi p`iyayau Katina din nan bu yuuwi ci ndaka suwau, to ghi sinna dinnan bu ghi ndaka lhau dinnau bu ghi ndaka lhau dinnau bug hi ndaka kuza p`iyati p`ayai, dinan bug hi ndaka kuza p'yati p'ayatina, dinan bu ghi ndaka kuza usani p`iyatina duian kafin yuuway suwan sai muna lhau amma duinan auma dinnan bu ghi ndakai p`iyaumuna guɓɓuta daidai siuna muna p`iyau muna kuza p`iyatina har dinnan bu yuuwi ca suwai yuuwi gha sulth gma hi ndaka kuza p`iyatina ghan wee usani ai p`iyau kar <hesitation> khiya ghunghuma ma dava ma sa wahala ma dava ma ndaka da ma ndaka da aa ghi ndaka talau muna gidan dinan bug hi ndaka da p`iyau muna sinau har dinan bug hi ndaka kuza p`iyatina muna lhau bu ghi ndaka da cinau ghingin wulthin ya p`a yan hi ndaka umau ya ndaka ko di makarantai koga yaba aina di bugyi ƙana amma ghani dinnan bugyi ƙanna amma ghani dinnan bughi ndaka kwa ɓakwi biau bag hi p`iyayan ghi nda p`a p`iyat nu. Dinan bug hi ndaka lhau to ghi ndaka kuza p`iyatina c`acalami a ndaka kuza p`iyatina amma ghaku gubbau wam bu hi ghikwi layau ghi ndaka kuza ngwanru di c`acalani ni tyani sai taga vulau amma gha p`a daidai bu yani bughu layi ghi ndaka snau har wulhuma ya dava mama llhahin mana lthahi mana ghuwi ghi suwan ta khin usani a kuzi p`iyatin bee sai daimuna saba ngwartin guma muna khinya ndaka sai gma ya baga llhayuni ghi ndaka lllthau ba yaudi ghi ndaka p`uni sai mun kuza p`iyati c`acalani sai mu kuza ca`caalani kamar budigana.